Mi yelan marugo baude dow koidol am. Ngam kala ko mi lari ha koidol pat mi wartira dum gonga. Ummatoore wara ha am yeccha am kodi be hoidi min bo mi wartira dum gonga.